المروحة بتشتغل لمن الريش تدور بي سرعة و تلز الهوى لي قدام و ده بي سبب الموتور البيشغل الريش ، شكل الريش بيكو مايل عشان يساعد في حركة الهوى فبيخلي الهوى يتحرك من ورى لي قدام ، الحاجة دي بتجيب النسيم البارد البتكون دايرو في وكت الايام الحارة و المراوح بتختلف منها الأسقفية و الأرضية و الصغيرة كلها شغاله بي نفس الفكرة